Mi quello che voeiva assazzâ l'ò za assazzou tutto eh peu ëse che s'anesse magara à l'estero eh quarcösa che n'ò mai sentio eh eh porrieiva aveighe coæ de assazzâlo perché son coiosa e me piaxe sperimentâ.